Karazana kivà fantako: misy chien de salon, berger allemand, bulldog, de misy koa kivà sisy volovolo fa onga de hoditra malama de misy kivà <hesitation> le an-dragno de misy kivà le le mandeha agnaty ala foagna io dia, de misy fôsa, maro tegna maro karazany. Misy tonga de magnaikatra olona foagna raha ataony.